أنا نفضّل نكون تكون عندي القدرة أنني نهدر مع الحيوانات لاخاطش لأنهم ذاك <hesitation> أصناف ما نعرفش عليهم بزاف حوايج و ما نـ حنا ما نفهمولهمش و ما نعرفوهمش هوما كيفاش دايرين. فأنا نتمنى نهدر مع الحيوانات. أما الانسان، حتى و إلا إلا ما تقدش تهدر اللغة نتاعه، <hesitation> بـ بالإشارة تقد يـ يفهمك و تفهمه.